Llechga nu buelt rsalo ne por rsa clim tesi golp re pues ni ra beñ rni con rchabeñ tiop goot lim len shïbeñ nic riteinne o nu sa ra beiñ <hesitation> china callak te llechga roo chic sheta rdeine ra nic rira lo doctor o lagac rlarashi rsi te pasti roc china ri rashi lats o la gac re rsirashi nubuelt lla de china nac ne te cos- cos roo pa ish nic nubuelt ta sa rsalo <hesitation> ri ne ruñne cos ro ru ish rac rca blem lleiñ beñ chic despues de nic siet rú chic ba sheta ribeñ lo doctor pues rac rune cos roo rú roo chic pues roc <hesitation> nu ra beiñ ruñne cos roo sa ca tanta ni rshibeñ shïbeñ to bal rsalo llic beiñ rac na o nubuelt rga sabeñ te cos roo ru shilia o nubuelt ro nu- nubuelt sa por nic rac beiñ denge nu- nu ra lo cos llalgich loga vay llet bal di beiñ che lo doctor ish pues rac rune cos roo sic llet nde rapbeñ por che sa chehui don shinic ne den te o tiop shi teigacne porque si no cosga risane tisne risatisne bal li shi te smaan nubuelt rga ra beiñne chin sheta ruñ rashine atender eta ruñbeñ por teine saca na llechgaga shuuch ruñne beñ <hesitation> Chin na geic- geic rri moc shïbeñ nic siatesa rchech beiñ lla di galdi nisa scan ru beñ nu buelt ta sa rra beñ fuersra sa ra biñi beech ra biñi beech godid ru rgane to nisa scan ruñ lo rashi to cos- cos roo ru ruñne ra biñi beche ish vay nic si sol china tura casalone rapbeñ por chinegac ra nic lo doctor o saca ra beñgol sigac ra nic rapbeñ por guñla atender terratsi sino cosh roo ruñne rashi vay llet llet ra biñi ra biñi broob ra <hesitation> sa ra biñiga vay ra nic mertis sheta pa ruñne cos roo saca na ree tiem ni mas ru rga ra beiñ llechga nac china rillab niciï roc hui com tesi golp rsalo nan laa con te si golp rac <hesitation> nal con riab nicií o rachbeñ nubuelt chine ribeñ daiñ roc daiñ dep casunisbeñ chine te si golp rga beñ nicií rlabeñ goop chic roc nac ni rsalo racbeñ shinic racbeñ llechga o sal sa ra nubuelt china nal roc por bee ish llal nal roc tesigolp rsalosa rri moc siatesa moc shïbeñ chic pues quiere decir que llechga ba canas lí chic nubuelt sa riet gacsa rú gunt rseiñ rgabeñ ra lo cos te si golp china rac nal Saca na sa ni nia china rgac nicií beñ daiñ ni rseñbeñ ro lisbeñ rapbeñ por gasga- gasgac sino rni rashi racshula rac la <hesitation> lla sea rú o llechga o roop rane tesi gunt lla de hueni dosi china lla gacbeñ shinic deed scuerpbeñ rac na lla de rbibeñ rsienbeñ such ish quiere decir que nic lla igalí chic pues ba lasla guñgacla atender lí saca sal guñla te cos té isela shiiht kiash chen tiop got lim con seiñ re ra shi nic con nic llela riallel pues chic va ti nac o igebla va- vaporu rolsola lleiñla o igeblane shïla nic den den gac ne- ne ish nac gialane sana ruia ra beñgol ra nic <hesitation> neep com neep- neepsi rerashi rcharashi tiop got lim con- con shiiht kiash nic ruia lla de re rashine rnirashi to ba biacrashi co nubuelt rdeisane per nubuelt sa <hesitation> cos rgac ri sa tiste ish lla de roc nac ni pues rac rashi cos rooeru co chicgal nac <hesitation> guñbeñ <hesitation> sa ca iribeñ sin suetr chi nac chine rac nal. O bueno sa ni nia nga bie ni bibeñ daiñ chic ba rashbeñ pues gas gac beñ ten roc nac igala shinic.